Hati ntugire nka akasente nkoleire omwezi, no gamba wewe, nangye kenatwaleho aheeru ndye ebiintu byemaziire obwirre ntakulya. Nkira munno kugya hamambo restaurant eri nka kabalagala, ya kabalagal. Enkoko yaabu nungi baitu bakiira munno kucumba enyama, enyama baine nkokubagichumba neenura <hesitation> neenura manya manya nkyette nta, kale bwo kuba no giirya noyesaana no lya ekintu kyoyechumbire, noyesaana yechumbire omuuka